بصراحة أحب اتكلم عن السفر. لأنه دايما بيفتحلي آفق جديد والتعرف على ثقافات مختلفة. كمان أحب أتعلم-أتكلم عن الرياضة. خاصة إذا كان الموضوع عن اللياقة البدنية أو التحديات الرياضية. وأكيد أستمتع لما أتناقش فيه عن الأفلام والمسلسلات خصوصا لو كانت لها قصة مميزة. هذه الموضوعات دايما تعطيني طاقة إيجابية وتخليني أستمع بالحديث-أستمتع بالحديث.